<hesitation> petut petut nepoen yaimeche iun chito kokero lakwa nekecham. <hesitation> iwendii sing'alalchi lakwanatak koneng'alalchi lakwanatok ikere ilee unee. Ong'alal otestai ong'alal ong'alal ong'alal iipu chamyet iipu chamyet ne ne arok konait mahali itep ile lakwani kopa kapng'o. <hesitation> ingen le kicham koo kekase kolechech piik alak kitepe kele po oor ne. Konep ile po oor nee ing'eetin iii itep konakakemwaun inai ile lakwani kopa kapng'oo. Toos atepet netinye lakwani kotos <hesitation> ak pichotok kuu oleu koyotok igere ile pichotok. Ikere ile pichotok kotos koot nenyal nekikas kikas kikastae ng'al chekaron anan cheyach mm. Koyotok koyoto anyun leityakse mukuleldo ilei kacham lakwanin. Sokoit yoto kokong'alal kokeikaman lakwani konaa kama iyokte poisyek iker ile karan koneyokte poisyek ipkoker akicheck poisyek kole ii unee koyotok. Ko ngopa poisyek kipkoker konaker keker kenakaker kele karan kechamun anan makichamun ko ngechamun itestai iweekoyo koito. Ko ngotko ma koot nekere ile karan akairo akime lakwani tapiet, ilei unee tapiet ap lakwani tos ngamutu koo chii nekitepche ke meng'chindosii anan chii ne wendii sikaron kowalak, ako makinae iis chi ile unee so konoto nekekerei kele unee ee.